عشان تسوي طبق سلطة فواكه بسيطة خذ المكونات عصير ليمون عسل او سكر وفواكه منوعة اغسل كل حاجة وقطعهم بعدين اخلطهم مع بعض اضف العصير عصير ليمون وفي الاخير اضف العسل او السكر امزج <hesitation> جيدًا خلطها وبعدين قدمها في طبق وكول بالراحة <hesitation> بفضلك